ايوا مره سويت نفسي مريظه عشان ما اروح المدرسه طبعا هذا هدا ما كنت صغيره كنت احس بالتعب و اقول لامي اني موقادره اروح اتذكر ان يوم چلست في البيت ألعب و اشوف التلفزيون كنت احس بسعاده لإني ما رحت.